Wu jab'oom kchunik chi nab'ey chu ch'ajb'al qs- aaq taq kuj atnik, kchunik qch'aaj qiij, rujab'oom xuqke kchuknik chi ch'aajb'al s-aaq kujatniik, chu cha'jb'al laq i re'wu jab'oom nim rcheek, ataq kuj tz'iilb'iik, njeel s- aaq chu qwoorb'aal, injeel kchkun wi'jri jab'oon ri' para que qal xkuuj ya'b'rik. njeel kuuj saqrrik. kuj atniik, njeel wu ajloob' njeel wa' kchuknik